اول شي اقعد من النوم اشرب الشاي مالي واتريق بسكويت شي جذي خفيف عقب اسوق اروح للدوام الدوام بعيد شوي عن البيت ايه شغلي عبارة عن ميديا تصاميم اعلانات ايه اجتماعات ويا المدير طبعا عقب ارد البيت اكل وارقد ما عندي روتين يعني